Nayo'ja q'aram pa la pahqanik loo' qa'sa re' xkipahqaa cha je'tii han a la edad ke han wilkiin tah tii wajaam k'ulub'ja man re'ta ke tan wajaam man re'ta laa nanisik'im ro'ntii pero b'anam kaach reh q'aram pa laa la qa'sa re' rajaam ma' b'aax loo' a yah tz'irinka'ya pero bueno naripahqaam cha qa'sa re' wajaam han panik'ulub' e han wul wulam taqee' ch'ahqom cha k'ulub' ahpare' ki'yoq ra k'eh wunaq kiyoq ra k'eh uxpach k'eh kach'ajal atuut ataat wula pach man cha awat'aliim ta taqee' konkere' re' nakichila awuu' nomas kah kiye'eem janaj asiij y ya nakaj ye'eem koon sa sa ariis masat pero han wula' kore'eet loo' ya maj parikoor ta kore'eet hoj re' re' qak'amam cha chirrij pan qatinimiit e han niq'ar kore'eet lo ke han wajaam pan nik'ulub' re' peet ke o sea janaj tz'oo' q'iij ke peet e chiwii' janaj ee janaj wi'b'al ahpare' qataq'aam wach qakojom ee kotaq k'o'el qakojom kotaq tz'o'il qakojom kotaq b'ach qakojom kotaq meexa ahpare' chikib'an Ee la wunaq taqee' pero la wunaq taqee' loo' re'la wajaam q'aram keh la wunaq ke deech wat'aliim wach ke deech wajaam chikiwii' kuu' la q'iij laa' han tah wajaam wah q'aram cha kore'eet janaj ritiiya nitaat janaj ritiiya nituut ke aas jorompa' haab' kit'aliim wach pero keh man cha kit'aliim ta niwach nah han tah wajaam laa' han wajaam ke chikiwii' wu'han la wach'ajal la ke wat'aaliim re'tii y janaj tir ke q'iij q'iij kinq'arwa kuu' ke q'iij q'iij e qab'anam taqee' qa'sa qa'sa re' qik'saam pan qak'achariik wajaam ke la wi'b'al loo' kore'eet qaye'eem pa kotaq tz'o'il reh saq kiaq ee kotaq color ke reh la q'iij laa' wula janaj ki kino'ooj manre'ta re'ka janaj re' je'laa nikiwi'pa manek' qajaam ke chi kii ke onteera la taq'anik tz'oo' chi wii' ee wajaam ke la wi'b'al loo' ja'ar chiwii' lo ke es kotaq q'ajas wajaam ke chiwii' kotaq k'o'el wajaam ke chiwii' pan janaj e wi'b'al ahpare' wila chee' ahpare' wul mood nawuk'aram teew ahpare' wulmood na nab'aram kotaq ch'ip kotaq chikop ahpare' tz'oo' q'iij chika'ya panaa qahoj e jaa qajaam qasik'im pues ee janaj q'iij ahpare' man wii'ne hab' ahpare' man wii'ne la qa'sa re' qatuut ak'al wila pach inri rik'ut cha qahoj wila nimaq teew wila pach riye'cha Nim hab' tonces tah qasik'im laa' pero han wajaam ke chiwii' pan janaj wi'b'al ahpare' niriwii' algo totalmente diferente a lo ke hoj kak'amam qa'uub' pan qatinimiit han tan wajaam laa la nik'ulub' han ke rah wii'cha pan salón ke rah wii'cha pan janaj ma' tuwal paat nek' han wajaam janaj sawi'b'al ahpare' niriwii' kotaq q'ajas kore'eet si wila tah kaach reh niriwii' janaj sa janaj sa chii' ha' oo wula qa'sa re' je' je' ritz'o'il rik'amam cha sa ha' yah kiro'la naq em rukab' panaa' la k'uxb'al e kore'eet pan qa pan qak'achariik e qak'amam qa'uub' kee niqaq'oreem ch'ahqon cha wunaq reh kan to'oom reh kah namkoon apiisia pan qapaat re'tii kiab' ixib' q'iij antes e kore'eet laa' han han mayah soq ta nwila' porque han manwa' ta wunaq chi nipaat entonces han lo ke wajaam q'aran koon de una vez re' nqasik'im wula qa'keh nqapayam reh chikorpii k'uxb'al han tahqa' jam ke nituut nitaat nakik'amam pena la q'iij laa y tah kib'anam disfrutar la qa'sa narik'a nek' han tan wajaam laa' han wajaam ke ke onteera la q'iij laa' qawik'saam sin sin pena sin sin tahqa'sa re' mayor compromiso entonces sik'im koon de una vez janaj peey chib'an encargar riib' reh reh qa'sa re' nirib'anam koon nirikorpiim koon reh k'uxb'al y panaa' la k'uxb'al han qa'sa re' man wa'ta Ee re' k'uxb'al q'axin wajaam sik'im junaj k'uxb'al ke kore'eet ya man yah soq ta rib'aram nituut nitaat han tan wajam naj k'uxb'al je laa la nqaq'ar keh ke típico pan qa qatinimiit han wajaam janaj sa k'uxb'al ahpare' soq niqawa'a kore'eet meska nsacham juntz'ep cha mas pero han wajaam wach chiqiij la q'iij laa' han tah wajaam ke rahchila ma' naj ma' kul ricaldo y ch'ululan qa wiib' man wa'ta han entonces han wajaam sa sa k'uxb'al sa chiqiij y panaa' qa'sa re' nirik'a la pach laa' vamos a ver wulmood q'aram koon ke kee la qa'sa re' wajaam es ke onteera la wunaq nq'aram keh la wach'ajal la meer wach'ajal ee chikii' wii' suq kik'ux la q'iij laa' han niriwii' suq nik'ux han wajaam ke keh chiki'wii' suq kik'ux wajaam ke chiki'wii' suq kik'ux wach'ajal suq kik'ux wuxpach la meer wuchpachiil kore'eet tan tan q'aram keh k'eh wunaq ke' kak'amam ka'uub' yahwur nqaq'ar keh haste je' trescientos o cuatrocientos wunaq reh pan janaj nimq'iij han wila' laa' tahkamaj han wajaam chiki' wii' la laa meer wuxpach taqee' ke kiwi'lam wuu' a lo largo reh nik'achariik ee reh chikiwii' suq kik'ux pues Loo' si han han niq'aram wajaam janaj sa tz'alab' reh chiq'ah na la q'iij laa' naq hoj narika yejaal q'iij naq qapan pan sa wi'b'al qap chiq'ah na sa tz'alab' loo' naq narika almuerzo naq narika k'uxb'al reh kab'laj qap chi q'ahna qap chi chitz'irsaa cha e ka'ab' ixib' kitaq taq son ka'ab' ixib' kotaq eh taq melodia y qap chii chiye' ambiente reh la reh la wunaq y q'uun q'uun e pues la wunaq qap nkiq'axiin wa va kore'eet laa' janaj sa janas sa tradición ke wula pan qatinimiit han tan tan q'aram ke majaa' nib'anam ta va pero si quiera o no si si riye' ambiente reh reh janaj nimq'iij tonces han tahmood b'anam evitar laa' pero tampoco estoy en contra tonces chik'a lo ke tiene ke nirik'a tonces y la wunaq suq kik'ux chikiw'' suq kik'ux re'ka jumpa'la k'ulub'ja y la q'iij laa re' reh nab'anam disfrutar tz'oo' niriwii' chiwach ak'ux entonces wajaam ke onteera si wul tah kaach keh chikik' saa kiroo tan wajaam han ke naki'nam k'aa panaa' uchpachiil taqee' me imagino ke kore'eet wulkee' kotaq casos taqee' ahpare' Nikiwaq ta paa' kik'aa ya sea porque max ka'ta loo' max kib'an ta parecer loo' ke xqab'an va pero nik'ulub' han re' la ke nk'amam pa wiib' niqaq'awa panaa' ne'eh laa la kamanik wahchin re' han re' jatz'am pa wiib' entonces han wajaam jatz'am pa wiib' kiroo tonces tah wajaam ke la q'iij laa' tahqa' keh chib'an k'aa si nikah ki'nam cha k'aa choko'ee janaj xamaana después reh choo ki'q'arwa cha qa'sa re' kik'amam cha chii' kik'ux tonces wul mood q'aran koon ke ruu' cha laa' wajaam janaj sa k'ulub' ahpare' soq nik'ux wach'ajal uchpacj taqee' chikik' saa kiroo kin'oo chi kik'ux